Motawo hiite kan kuugal makko kanjun woni gam ko mballa ñifugo hiite, gam hiite to nanngi ko mballita ɗum ñifa hiite nge, ɗum kanjum woni kuugal makko.